Aike apagarei in-iomuguine agai tee aike noke apakomino mu egu tee nomoge mani nunnugui. Tee nkomma aike mommorukomoi nagai toi maumani waka eromino ee aike mara mautoutou nokaike lekuoginu. Toi mani porugupagamuro taa nkomma aike apakomino tee nomoge tee nkomma itammo, ta nomogego ta toi mani ako aike apakomino. Nagai mm pake nagai stoua kompomoni, stoua kompomino, toi tee louge komui tantomugosi louge komui toutou opuopamon tee mani louge komui tantamugosi. Tee nkomma monmorukomoi, te puregere tentemumoi tee nkomma aike ama merogu mm toi mm tee maumani ee aike marago lekuarei ama ipi ipiamui taako maumani monmorukosi porugupa goimuro touno sikuru gere touno mani lirogo toi taa ako apakosi.